Ave, chacho, sabis lo que'es un muebli? Güenu, pos un muebli con un atambol endrentu. I essi atambol da güeltas. I porcima se le cain polvus de laval i augua, venga augua! I si entras la ropa drentu, pos la cosa da güeltas i se lava la ropa. Afinal da las güeltas muchu más ligeru pa encraral i ensecal la ropa. I la ropa pos sali limpia i namás qu'ai de tendé-la al oreu pa secal-si. Te quea craru?